Noy butitta landan e nder yandu maɗa, ya wattu fa a ɗuɗa. Lanɗan ta wattu ɗan faa a ɗuɗa e nder nafa ta wattai fa ɗuɗi fa a tawan nafa maɗa kan lanɗan jaltatako ɗun.